Murtel ge so cako tora paku ge, ngone jau ene futuru-futuru rasi ngone cako ena tora toma paku gena futuru-futuru, la paku ge ena masusu tora nao-nao la ene ma risi.